قرطبه د هسپانیي د مشهورو ښارونو څخه ده او دا ښار د اسلامي اندلس مرکز و، چې یو وخت د اروپا له تر ټولو لویو او پرمختللو ښارونو څخه شمېرل کېده دلته کتابتونونه، پوهنتونونه، حمامونه، او عالي سړکونه وو، داسې وخت کې چې زیاتره اروپا لا په منځنیو تیارو کې وه.